Intenej inchäkik in- inkax ma' tan intz'ik tulakal b'a'ax yan je'la' chen tan in chen intz'ik ti la'ayti' uja'il, up'ak, u- u- ucebollin ti la'ayti'oo' wa upimienta uxaak' ti la'ayti' ma' ma'an ma'an max b'a'ax b'ix kumentikoo' b'aje'laj kito'on jach ki' kijanal men ma' tan kimenti ti tz'ik tulakal b'a'ax yan, chen xaak' etel ak' etel us cebollin y utaab', u- u- u como es xaak' la'ayti'.